خدائی کرن والے کی اے جیویں فاؤڑا، خدائی مشین، زمین نوں کھود کے کسے وی لوڑ دی پُرتی کر لے کم کردے ہن۔ پہلا کھیتی لئی زمین تیار کرنا، مٹی نوں ڈھیلا کرنا، کھیتاں بناؤنا۔ دوجا نرمان لئی زمین کھودنا، بھومی نوں سرکا، عمارت جا نالیاں لئی تیار کرنا۔ تیجا کھنیج جا پانی کڈھنا، مٹی وچ چھپی وسطواں، پانی جا تالہ لئی۔ اس طرح خدائی کرن والی سانڈھا تے، میں اوتھے آلے تے اینے تے لوڑیں تھے سادھن پرابت کرن دے مقصد نوں پورا کر لے ہن۔